﻿Chile tetaguasu, jaejokua <hesitation> sudamericanovi kuape ko ma aesa joureta jae kua, jae ko zo, parrillada opaete Chile jaereta jou jareko kua Chilepe se aesava, jaereta ma jou kua jevae irupigua <hesitation> jae irupigua jaereta ma jou <hesitation> kutigui kireiko oyeapo jare mbaenunga tembiu ko ma ayue jare aipota amae jeva mbaeti aikua, porque opaete tembiureta oyuavi cada teta oyeapova